Liria e t’shprehunit osht tu u bo hala e hala e ma e shprehun n’kohët modern. <hesitation> për shkak t’internetit ju ka dhon liri <hesitation> gjithkujna për mu shpreh edhe mu mshef mas telefonave. Kshtuqe menoj që liria e t’shprehunit duhet me pas nifar limiti për shkak se jo krejt kan menime t’mirë edhe menimet negative kan influencë shumë t’keqe n’njerz edhe kto nuk duhet me u shpreh.